أيستغل أوقات الصغيرة كيف؟ زي وجت الإنتظار أو أوجات ما قبل النوم <hesitation> يستغل الكتب الصوتية حل ممتاز يجدر يسمعها هو يسوج أو <hesitation> يدير في حاجة تانية.